<hesitation> Ebikooko ebindatkirayo kutiina harimu ekicuncu, harimu enjoka, harimu ekinyabwooya, harimu engwe, harimu ekizigamira, harimu empundu, enkobe, <hesitation> engagi, <hesitation> ebyo bikooko nkoku nabikugambaho ndabitiina munonga habwokugira ngu kimwe hari ebyo wakibugana kirabaasa kutakusiga buhooro, ahu kyakukwatira kirabaasa kukuhendagura kikwiite kikwiihe omumagara gensi egi, nk'enjoka, enjoka orareeba zirakira kweshereka mubintu oraba otamanyire ngu eriho oshange wagigwiireho ekubone kandi ebaase kumaraho amagara gaawe, na nentare ebyo bikooko ebinene nikwe okwe, ebyo byoona birabaasa kukwiiha omumagara gensi egi.